Yah, misy hagnina tsy tsyy haiko mahandro ananjy nefa tiako hiagnarana, kara ny tacos ohatra, ireo izao tsy aiko magnano ananjy fa efa tiako ho hay karakory eh ny nanaovagna ananjy, hoe karakory fananaovana ananjy, amin'izay koa ny anao hoe tsy mividy rehefa te hihignana fa juste hoe anao foagna magnano ananjy de hoaninao.